Pues yëdun xa'ajpë amaxa'an am avion, jue ëch nämëdoyë na ebyë ko'o yëdun këxpë nyëkx ji'im jedun jayëy jokotyë kabëch ëch dun mana të nuk añamyach ji'im jadunëch na modoyë ko'o yëdun këxpë jayëy yëyëch ëch dun na najuëb nëyp xi'im dun të nëkapxyë.